Bréünca becw cun bích purzi becw broó ru becw chi rduax becw, rduaxne becw lara bwán, lara buny ní gyutè rúlizu chi purzi ni rnyiényca namaa antí bích bichí ru bích chi rzhíu bích par izunygia zi, gyínaz bziny, ra brau, ra bel ra ni na peligr' par danën. Chi par ni rzhíuramaa, bébé narumaa.